जक ताहिँ बच्चनके छोटिययसे तमान किसिमके खाना <hesitation> खबान सुरुवात करन पणो । <hesitation> सुरुमे थोरी थोरी करके खबान पणो । और <hesitation> वो खानु के बारेमे बतान पडो, खानु के संग <hesitation> रंगविरंगके चिझके बढियासे सजायके पर्सके देन पणो । ताकि देखयतक मन चल्जाय । खानु पकात पेती चखना काटतपेती <hesitation> बच्चनके फिर संगय संग <hesitation> काम करवान पणो । ताकि बोके <hesitation> चिनह्न मद्दत मिलय, <hesitation> अन्न पात की कहानी बनाएके सुनान पणो, खेत बारीमे काम करतपेती बच्चनके फिर संगय संग काम करवान पणो । अलग–अलग मेलके खानु बनाएके फिर खानुसे परिचित कराएके <hesitation> विनके <hesitation> परिचित करवाय सकत हय ।